Este dzigah chin guchinaha tuhbi bwín desde dzobalóho al principio vierna riúh mandaduh rahca guéhta riah rah paldah bwínin riaguihinrabah guéhta nin rúhu. guéhta náhara guná yin ya ndxhíuhraa shdxínrah gun riah rabah riadzirabah mah dxiáa riacah rahbah gun per especial shdxíyiluh bwínin nin shdxín shcuhuninluh. par chin guchi náha dxínluh luezi rachxí dxi´yin tin rahca shihrín este rdzóhobah buehlinchxí shdxínra bah dxi´yi, este réhe láhanmah réhe chxí chxí ria ra bah. riachxíbirabahan ruá gi´uh ya de richxí gudziá ganeherabahn chxí chxí cun láhan gun láhan chxí chxí gudziaga néherabahn lóho déh tantu tina chxí chxí dzóhobahn. este ga´yin ya mientras cuchi cayacalah mah este pues shdxin bwinin lac mah gurihn gah bwín nin shdxéhela shdxín cuchi tin rahca dzáa bihuiyin raurah bwín. gudxí buihinin nin cayuhunra mandadu gaurabah este bidzáh dzáh dzáa bihuiyin, cun este dxin ñáaha chéhe lóhon chxí chxí dzóbah rabah gaúrah bah chin chalóho. gaú ra bah chxí chxí gudzuyi rahbah buehlin nin gah cah shírin chin chalóho guhunra bah gahn chxí chxí núhu nin guiréh chéhe lóho padrinuh chéhe guinrah bah visi. shór chúhu midshí garah guéhla ya de richxí chéhegah bwínin lóhgah bwín nin náha shmáha dxápaa nin guchináha chéherabah riaga ñíhirabah como de costumbre. guiréh paldah bwín záayin gah che´gah chegañih lóhora bah tin par dxianra bah de acuerdo shór chéherabah midshí Tin chin chalóho este cheherabah midshí garah guéhla chxí, chxí chxí garha guéhla gah hor nin chúhu boda chxi chxí este bwínin nin shguíhin. especial rdxéhela bwínin nin shguíhin nin rahca rúhun shihrín tin par guhunbah shihrín bwín, dxí nin náha dxí boda dxí záachxi tin este. núhu bwín lac bah ay rahca ruhuna ñin del guinadzuh bwín horgah nichxí shdxíyirabah bwínin nin ruhunan ya de richxí este, dzigah buehlachxí. buehla nin nin biuyih nin gucah lah preparar bazuhirahbah chxí chxí dxietahn guidxibihin mientras cayúhun bwín, bwín dzáayinrah nin gahca nehgah lac bwínin. bwín nin náha cocinerin chxí este dxíhui dxíchyu, dxíhui nuhun shchxiadxú, dxíhui bichxi´ushi díshi, dxíhui bichxi´ushi dzúu, tin bwinchxí ya dzúhu bah preparado. shcháhabah dzóhobah lóho déh guchxíbahan binechu binechu chxí chxí cuidxizi gahabah bua´c guanéhen ya guringah nin cadxin dxhíuragah cadxíbih. buehlin ya partagah bwín gunáhc yin nin cayuhutara guéhta par gaúra bwínin nin náhara invitado, ya parta chiopa chohnna bwínin nin rahca néhe gah rahca nichxín. tin este horchxí cuidxi bah gahbah ya han náha garatih chxí guyalóho bidxíbih buehl shirin, tal dzéhera novio ah este láhan guido´, gahcan preparar tin chin. dxierabah ya ya este dzigah novio reherabah yíhdzi este shpadrinuh rah bah padrinuh de velación shñíhi bwín,. ya de richxí gudzéhe muscah chéhecah lac rah novio gudzéherabah láhan guido´. Chéherabah midshí garatihra bwínin nin náha invitado dzigah chéherabah láhan chxí este la´za bwín nin náha novio noviaraa shpáha shmáraa bah garatih, bidzáhanbah. buidzira bah riárbah láhan guido´ riah rabah lóho midshí, tin chin dzóhobaloho midshí ya rihirabah tin horchxí nin náha rdzúhu padrino de velación dzóhbah láyichxí. cuhun ya novio shdidxírah bah rzuhun dxíbirah bah, bah rih rabah láha yi chxí ya este chin gudzin dxibirah bah chxí chxí lóho cayahca midhsí shnáh bah bisho´dza. este arras, shnáha bah bah lazo, anillo, garah garah tih nichxí, ya chin chalóho este guicáha guhun bisho´dza midshí chehe dzun chxírabah horchxi nin náha este. gariah rabah chxí chxí gugapah dhxiozaarabah lác rah ma´yih lac rah mba´yih, garatih chxí chxí gah cah rabah foto ya de láhan guido´, gariah rah bah gudziárabah. yídzibah este gudziága néhe muscah lác rabah gudziára bah yíhdzi novio richí tin richxí este gadzín rahbah gudziarabah ya preparado náhala shihrín bwín. nin cayuhunan cun chocolate, pan, garatih nichxí, ya chxí chxí este, tidxí rah bwín gugahpa dhxiozaa dxhíu, gunáhc lac rah ma´yih, chxí chxí gariah rabah. gudzéhe dziábah este chocolate lóhora bah guéherabah láhan ñúhu ya tin novio rah raú paloma shñíhi bwín, ruhuldah muscah, ráuh palomarabah láha dxhíu shgúhun ruá gunáhc. ta´yi panin chéhen lóho platuh ya gunáhc gah shguhun ruá rah ndxhíuh ee este par gaú palomarabah shñíhirabah ya de richxí ah comida náhala ah shihrín guyalóho gu´calaha Chxí chxí este gahcan servir chéhen lóho padrinuhm tin gau rah bah es, tin tal este, rihirabah horchxí guiréhe gah muscah chéhe checa ha lác lac gah shmá este dxápah chéhe cara bah. lac bah par gudzéhe bah guéhel gudzáhan ya del giriah ra shmáha bah, gudzéherabah láha yih chxí ya richxí nin náha este rianéhe rabah. shcáhara bah garatih shtrashtinra bah láhan camión dzigah ríhi náha costumbre rdzíhi bwín este refri, estufa, licuadora platuhra tazarah garatih lo que nin. shcáhadziluh astáh tablu guéhtaraa, dxídziraa, garah garah tin nin radah rah bwín mueh´dsharaa, maquinaraa garah garah tih cosachxí, rianéhegah shmáha dxápah yíhdzigah. núhubi nbayih tin richxí chalóho guicahrah lahan camión chxí chxí guiréherabah guhulda muscah, bachxí dzéherabah láha yih chxí ya chin chalóho gadzínra bah rigahcah. tídxi chocolate, tídxi pan, tídxi garah gugapah dhxiózaa, shcáhara bah mbahyih chxí chxí dzóhobarabah gaúbah, tin este ya guyalóh gudaúh mbahyi tin chin chalóhon. chxí chxí este guiréhe mbahyi gu gudxiábah gudxiánehebah este, tin ah shihrín gucah gudxiáhabah tin de richxí bachxí dziábah chéhebah chegadxíbah dulza yíhdzibah. ya chin chalóho gabiah garih bwínin nin caguíhin ya ahbah buhin preparar dhxín dóhbah, chéhe bichxi´ushi chéhe garatih mulin, dxiéhetu raa dxín, dxiéheturah. ya de richxí chi gudxí chin gabia gahrihr lac gah este padrinuh de velación horchxi gudzia rabah tin gaúh rabah guéhta. Tin richxí rdzobalóho este shdxídzirabah dulzinbah garatih cosin nin rianéherabah para gah para este, láhayi chxí, ya horchxí dzobalóho chin chalóho. gaúrabah garatih rah bwín padrinuh garahtih ra bwín padrinuhraa este gudzáhanraa bwín záaraa chxí chxí dzalóho, guiriah rabah ya tin padrinuh rdzobalóho. shdxídzigabah shdulcinbah nin rianehbah shcáharah garah garah tih bwín záa, bwín gudzáhan ya richxí guiriáha rabah gudxíarabah de richxí ri gudxíarabah. este gudxía néhe dxín ñin bahyih rabah gudzáha rabah dulza ya tin dzóhobaloho gahca gah este a la víbora, gudxiá rah bah vals, gudxia rah bah ya de chin chalóho garaih. cosinchxí bieh pastel bieh este, rióh par novio rah ya chin chalóhon chxí chxí este lulchximah pastel bay chxí chxí rdzobalóho rudxia rah bwínin bachxí dzéhe dzáha. tuh guérreyihn guéhera bwín mazcáhyi cerveza bay rigadxíah rabah bwín astáh lulchxímah ya nin náha segundo día rachiñihinuh lac nuh chin náha boda segundo díachxi. chxí chxí loh mismo, gahca este bwínin nin náha cocinera ya náhanbah shor gadzíhinbah par guhunbah preparar shish téhenin bah. ya paldah bwínin rahca néhe lac bah par dxíuyi dxíchyu, shchxiadxú, este núhun bichxi´ushi dxídshin tin guidxíbirah bichxi´ushi garatih dxíhuyin. dzobalóhon chxí chxí chéhe oregano tomillo garah garahtih cosarachxí chéhe dxiéhetun láhan licuadora tin chin chalóho este biguihi dxíchyu Chxí chxí chéhe bichxi´ushi dzúhu lóhon chxí chxí gua bwín balachxí punto dxiánahn tin nahgah cayuhun bwín deh preparar ya novio dzéherla bah yíhdzi shádrinurabah. para dzúhu cháyih rabah tin hor nin gudzéhera bwín yúhuyin cun bwín nguhula chéhe checah lac bah tin hor nin gahca náha dxierabah ya náha comida gaúrabah ya garahtih. ya bwín nin shguihin ya náhanbah guabah gúhu nadshí shcomidabah guh náhan garatih tin hor nin gadzíhinrabah horchxí luegu luegudzi gahca, núhubah ahbah. badzinlah chin náha comida, luezi raúra bah per núhu vueltah náh yih gacanah comida, pues nahpa que galóho riá bendición chxí chxí dzobalóho este chéhe lagah. este este bendi de galóho bendición chxí gudzún dxíbirah, dxáhapan bahyih cun núhubin bahyih, chxí chxí rdzobalóho shñíhi guhla shchxídxi guhlara bah nin rahcara bah. ca´nin rahca rabah nichxí rdzobalóho shníhirabah shá náhan shá garatih ya ríh listru este bwín záa cun saguhlabah este tin par guca´dxia garabah shchxídhxi bwín gulah. tin horchxí bachxí guiriah rah guiráh rah tídxibah tuhbi gah tuhbi gah bah tídxibah este lóho shpadrinu de velación rabih tídxi gudihi bendición. yíhcara bih lóho dxáhan, ya chxí chxí tídhxi shmáha ndxhíu sháha ndxhíu chxí chxí tídxi, este shmáha gunáhc cun shmáha ndxhíu tin chxí chxí gugapah dhxiózaa. lac rah mbahyih nin dzúhu lóho dxáham cun bwín guhla bachxí gudidxirabah bah dzéherabah bah cagah gah pah dhxiózaa Chxí chhxí dzúhun chalóhon chxí chxí yih chehe dzunchxi novio cun novia chxí chxí gugahpa dhxiozarabih garah garah tuh rah bwínin nin náha invitado ni rihírah. ya galóh de nichxí ah bwín guhla dzúh listru chéhe bendición chéhe cerveza, mazcáhyi, láhan ñúuh coma de costumbre chéhen chxí chxí guiriahan guiriáha chohnna bwínin. nin chxídzin tin richxí guiriahn gudzéhen par guéhera bwín tuhbingahan garatih ra bwínin ya del richxí cuirabah padrinuh rah cuirah chxí chxí guéherabah café. guéherabah chocolate guéherabah chin chalóho gueherabah chocolate ah platuh shi, plautuh shí, platuh arroz dzéhe dzedza par gaúrabah garatih nichxí ya de galoh. nichxí chxí chxí gudziára gahbah padrinuh chehe gadxirabah dulza este yíhdzi padrinuh tin para gui dxírabah stuhbi gabiagarihrabah tin gudxí ah calduh buehl gun, dzóbah. lah lóho déh an guhucalah preparar bidxibihn binechu dzóhobah buehla dzóhobah chxí chxí este dxíuhyih verdura este dxítiahparaa, zanahoria, cuyidxí, este garah garatih cosa nin. riáh lóhon par chéhen tin par gahca ñíshin, cuyishira este chehe lóhon tin ya náhan preparado tin chin gabiagaruh rah padrinu stuhubi gudxi. ya náhan listru par gaúrahbahn par gaurabahn tin dzobaloho gudzáharabah shduulzinrabah tin shdxídzirabah dulzinbah ya de richxí este bachxí rdzobalóho. gudxiarabah bahyih náhan. Ya chee mazcahyi. Chehe cervezaa, chehe refrescuhu, gueraa bwinin, nin náha invitado, sagularah bwín yúhura, ruhunrabah convivir shbuira bah. shbui gadxiára bah astáh chalóhon gu las diez las once, rialóho grupo, bayih náha